Kaasõ vallalõtegijä tüütäs niimuudu, et, tuuga, olõnõs sis jah, et määne nüüd. Osaga saat nigu lõigada kaasõ päält ja osaga nigu käänät kaasõ veereq üles ja niimuudu saat kaasõ päält.